<hesitation> Raha hoe asa tena tsara ndreky zany an, izy heky tsisy asa ratsy zany fa <hesitation> a zegny tiako mi, fa raha hoe anahy longany hoe tena tiako de <hesitation> resaka asa <hesitation> olo mpampianatra, tiako zao ohatra mampianatra de zegny satria rehefa mampianatra zaho de manana temps libre afaka andihandihanako ohatra hoe magnano asa hafa na hoe activité hafa miaraka aminà famille.